Ryeri, omundu eribya isathuma mwo'maghetse. Kikanza iwabya ighukanywa kutsibu, erinywa amaghetse, obutundha, ebyerinywa kale omwakiro kighuma iwabya iwangananywa amagheste a'wakaghunza kwesi wamabya iwanganabana obutundha, iwanywa obutundha kwesi wanganabya iwanganabana ebyerinywa ebyosi iwanywa. Obulikiro iwabya ighunemughuuiwame iwalangira uthi ghukanywa ebyerinywa ebikaghunza, n'eriryya kandi ibwa siwanganywa risa risa ambu rikikusubya mwo'maghetse. Nerirya, erinywa rikaghendanayanaya nerirya, neyeghukanalira yeghukana nywira nerinyirwa.